मनैंभर तमान कारणति अपना घरे बिलैया पल्ले रखैतियाँ । जैसेकि अपना घरका रेखदेखके तहनि अइसने करके धान, पिसान जुगाइक तहनि फेकुन बिलैया पल्ले रखैतियाँ । जैसेकि धान, पिसान घैंना जेदा मुस्बा, अइसने करके छुछन्दर, डुक्रिभर सताइ लगतियाँ, खाइ लगतियाँ कहलेति ओइनन मारेक तहनि फेकुन मनैंभर बिलैया पल्ले रखैतियाँ । अब बिलैया पालके ओइनन जौन पल्ले रखैता ओइने काचिकहतियाँ दाना पानि देहतियाँ अर्थात खाना देहतियाँ आउ ओइन हेरचाह फेकुन करतियाँ, स्याहार, सुसुर फेकुन करतियाँ । अब एहके ति का बुझ्ता-का बुझजिता कहलेतिति मनैंभर अपना पालल बिलैया ओहके बहुत जेदा माया करतियाँ । <noise> अइसने करके बिलैयाभर फेकुन अपन मालिक ओहके माया करतियाँ । अपन मालिकभरिन उप्पर माया दिखैतियाँ, स्‍नेह दिखैतियाँ । अब ओइने कैसे दिखैतियाँ कहलेतिति बिलैयाभर अपना मालिकके आँजर पाँजर लुरघुस लुरघुस करके माया दिखैतियाँ । अइसने करके जब <hesitation> मालिकभर खाना उना खाइ लगतियाँ, कहलेतिति ओइन पाँजर आके बैठजितियाँ, औरे चिज करत रहतियाँ कहलेतिति ओइनन पाँजर आके बैठजितियाँ । जा जइसन हुइलेति फे बिलैयाभर अपन कैहदेउ साँकेतिक भाषा तिति, एगदम नरम आवाज तिति, याते ओइन काचिकहतियाँ हाउभाउ तिति अपन मालिकके उप्पर स्‍नेह दिखैतियाँ । <noise>